نفظل نكون رياضية مشهورة على إني نكون موسيقار آآ موسيقارة مشهورة خاطر آآ تصور الرياضيين توا لاقيين حظهم أكثر من ال آآ أكثر من الموسيقيين، نحب نكون آآ رياضية أول حاجة نهتم بالجسد متاعي وباللياقة البدنية متاعي ونزيد نكون محبوبة في العالم ومشهورة.